Ékeren eḃay édoe. Édoe etieḃetieṗ néḃee káliḃo. Ámiñahulo katia nipiru, nipiru źídoźo. Kadime iñaḃanizim. Ámiñahulo totia, amiñahepirulo, aḃisaheġarin soreŋ. Iñereŋ niɭebuhime. Ahunaġadime, nirĩhe tímoo nireŋ iḃanizim. Añazinipis. Zḃatonilemi, áñaḃaniḃee kiilĩ nilaalo mma kaɭo ondineribuhime ehũu, nelem dóolo, nelem. Amimbusohhola ékerẽe níyen, amiñaɭo kúur, kúur, kúur añaḃanerio. Níbil bariŋeḃo añale- añaemerin nereŋ. Eñereŋeḃaan nehũneźanehime. Embuhaŋukaɭo ehũrubuhime, nelaaro míminelelo.